Ayie ukir komo hiker معلقة log dierka edain na fa, odor deire kodod angokani, elon eday nanga firgikan, kododa entani oiye ga fa awou lakin eskirosa, fa in dier en abaka fa in معلقة logo kedeka fa kalie nami, kera gooni oiye eni fa sirga soki awou lakin